Mete ma ita teu lo feta fo tatongo to hatoli esa fo ita hi talelak kan te ita ta talelak kan so na, mangtuk deka mon. Mangtuk dekan so na, kokolak mon le. Matane naden na, ma kokolak ndia so na beska matongo mo hatoli beuk ndia so na kokolak neulalau. Matanen o leo nai be ma o hi mu'a bek.